إذا رحت ل <hesitation> لبلاد جديدة عليا، وما نعرف فيها حتا واحد، وكان لازم نتعرف على أصدقاء. ننسيي <hesitation> نخالط الناس اللي تخدم معايا في البلاصا اللي نخدم فيها. بالاك ندير صديق ولا زوج من ثم، ونخالط <hesitation> الجيراني، ثاني بالاك <hesitation> يصح-يصحلي صديق ولا زوج، ومانكثرش، صديق ولا زوج ياسر. فيها بركة.